Pos... ain estilus abondu en ca diciplina artística que s'a creau ena estoria: l'arti egiciu, el románicu, el bizantinu, el góticu, la renacencia, el barrocu, el rococó, el neocrássicu, el romanticismu, el realismu, el impressionismu, el postimpressionismu, el moernismu,... Tamién están el cubismu, l'espressionismu, el surrealismu, el dadaísmu, el huturismu, l'arti pop, l'arti astratu, el minimalismu... En fechas más rezientis tenemus astilus comu l'arti digital, l'arti urbanu o l'arti contemporaniu en general. I güenu, aluegu te dizía l'arti tribal o l'arti oriental, un ponel.